د یوی خیرني هندارې د پاکولو طریقه په لاندي ډول ده لومړی یوه اسپري راواخلي پر هنداره یی منظمه ووهي چی د هنداري ټوله سطحه ونیسی وروسته یو نیمه لنده یا یوه نیمه لنده سوی ساپه راواخلي پرهنداره یی تیره کړي تر هغه وروسته یو بله وچه ساپه راواخلي .هغه هم منظمه پر هنداره تیره کړي هنداره به پاکه سی